Aleni tiondo nekinde nikiakeri, koo pelyoo. Komu kimii petut agee nekitun kokii kikimii kerutosi, kokii kekas kokioksa sesenik koo kongoyoksa seseniki, kekas piik che kilen mii tiony ne mii yuu. Kokiking'etie anyuni, ak ketapen kele nee nekatestai koo, kingekasi kele pelek chikipendi chukii ka kikamong koo pokoye, mangen ale king'eteen anoo lakini kinyokopa, korooch kepee anyun kipiketapen. Koo kiiki kwangchi amuu kikisupate akoi kokakoekchi akot kokatkoechi ko kikipeketapen ko kitomakere tionyo lakini kiakerr pesyonoe pelyo.